ثقافة الولايات المتحدة متنوعة جدا، لإن فيها مزيد من تقاليد وأديان وأعراف مختلفة، من أهم الأشياء اللي تميزها هي حرية التعبير والتنوع، كل ولاية فيها طابع خاص ،وكل مدينة لها ثقافة مميزة، الناس في ،مريكا يحبون الأنشطة الإجتماعية ،مثل حضور المباريات الرياضية، والمهرجانات المطبخ الأمريكي، أيضا متنوع ويشمل اطعمة من ثقافات مختلفة.